Nan huin 'ngo rasun man chuhua 'ngo be' chá nej cha, ñan atuj 'ngo ngwii chana ni huin rá nej kaninj nej 'ngo nihia, si ta riñan ninin ta riñan ako ba ba koo chuhua kara' kwenta riñan atuj 'ngo cha kanin cha nej, si 'ngo cho koo chuhua kunun nej 'ngo koo chuj lí chuhua ni si ka'hue kunun cha ta, si ta ni ni ni kwenta niñanj komo ni koo ta si koo kara' ta niñanj kwenta atuj 'ngo cha anin, si koo chuhua kuruj lí ta min atuj kantu ni ba koo chuhua kuruj ni chachij man toj ta chuhua koo ta ñan ara nej nuta, si sé uñan sé orin koo huin aráj sunj nej nga 'ngo nihia ta, ni ni ni koo ráj sun nej ko'ngo nihia si chuhua 'ngo koo kara' si ka'hue kunu kantu, si si 'hiaj nej huin chuhua 'ngo koo kara' ta huin araj nej nuta nej, ara nej taaj cha kani anín nej ni chuhua a'ngo koo ta ara nej kantu, ta ba taaj koo ni ara ara nej rosi nej rune nej ni taaj ba inaj ango koo, ñan huin ruhua nej cha nej 'ngo kan' inn moli chuche koo kara' huin sani ba ninin skanínj ko'ngo ta, ba ninanj ñan katu rosi ba ñan katu rune ni ba riñan kunun moli chuche, ta ta hiu ba 'ngo man chuhua tukuá nej. Niin nej taj ba ko'ngo koo cha nej nga nihia ta, ru'min basu ta riñan basu man man basu nej man tasa nej, ta ni ni ni ba ko'ngo si man ñan koo nej 'ngo nakinj nej 'ngo nne tsi nej 'ngo nne nej, si ka'hue koo nej nne tsi chuhua 'ngo rin niinj si unn ta ko'ngo ngwii chana niin ta ba si koo nej, taaj ngwii ni koo nne chuhua aru' ni chuhua tasa nej basu nej, ro' koo nej nne tsi nga nne kwenta si ta ni ni nin aránj sun nej, si taaj ngwii ni chuhua aru' ara nej kan chá nej sisi si ka'hue kara nej kan cha nej chuhua basu nej, chuhua tasa si aru' ninanj huin kwenta kan cha nej ni tasa nga basu ro', min kwenta ñan koo nej 'ngo si nne.